Perché l'as decidü d'andé via da si? A t'piazìa pa lon che fazìe? O le persun-e ch'a ieru? Perché vade via? Ma opüra l'as truva travai? Perché se l'as truvà travai alura t'capisu perché ses luntan da si perché però a m'dëspias propi përdite perché l'era propi ün brau amis e a m'piazìa sörti la seira cun ti, a m'dëspias